<noise> ndino urafiki kama vahano, <noise> pana Unaumi alini arobena nne, <noise> palii Ujuli Mlowe, alini arobaini, <noise> pwali Usala, alini arobaini, alafu pali- pali Udalaida alini arubena tano, <noise> pali Umehila alini arubena saba. <noise>